woni sunii ta ak arabun nyaatsun sun defai sun jaribaati fed, ta inchi arabua sun ta inchi tatena sun dikeyoa silaate biri ta inama tooshit wo dargeti sun akan jaribaati fedaitaa akan arabun nyaat sun, maanif akan nyaateni, maan kabdi, maan nama baati, silaate wonsun ira bareno feda sila wonsun oonjaati fedai,